Rioloa intu taua manna tala make hape tala ngura ji, rioloa intu punna arakki si hubungi biasa make sura'ki atau ka nu ka tala sikalerei jaki rioloa jari anre ja injo mingaka kamunnina punna tala make hape ki <hesitation> asukkara i kamunnina rie injo ri kua pesbuk kunni-kunni na jadi apunna tala make a hape ntere pakua punna arakki carita a'rurung anak ta, sianak ta, atau ka bijang tainjo biasa nu lere a gampang kalia mi punna rie hape itak kalia ji ta sambung injo caritayya kinni-kunni na todo inni ku itte nu lallo hape mami ki na kulle maki ammali, a'balanja ki apa injo nu ri ka'rakia bangsa punna ara'a malli juku tapa injo ku telpong kale ji injo pabalu a <hesitation> ku-ku hubungi kale ji injo biasa todo rie pesbuk na injo pabalu' juku' tapa iya ku hubungi kale ji nampa na suro mi anak na ngerang injo juku' a lampa ri balla ka biasa a todo injo malli daster battu ri pesbuk ja, ka sempoang injo harga na punna a'lampa a Daripada lampa a malli di pasarayya nampa punna ri facebook jaki ammali iya nu tappa langsung jaki na erangngang ri balla a <hesitation> apanjo kamunnina todo intu kutte anak-anak a injo ri sikola yya to nu-nu make hp mami a'pilajara na paka lacciri jamang-jamanga intu hp iya injo kamanakangku ku utte <hesitation> nu kullia bede mingka mantang ji ri balla a injo seng nakua ri hp ja- ri hp ja <hesitation> rie inni lalang gurungku akmia, jadi injo gampang kalia ngasek mi kamuninna, mingka punna <hesitation> injo hp rie todo ja kodi na, jadi battu ri kitte mami ntere pakua bate ta ammake hp